मेरा तीन नजदीकी दोस्त छन। उनकी उमर यू छ, पहला दोस्त की उम्र बीस वर्ष, दूसरा दोस्त की उम्र पच्चीस वर्ष, तीसरा दोस्त की उम्र छ सत्ताइश वर्ष, यूं सभी मिले ते मैं काफी अछू समय बितादूं और यूं गैल मैं समय बितानू बहुत अछू लगदू और हम बहुत सारा एंजॉय करदा यू दगडी मिल के।